Aminahy dia tsy de zava-dehibe aminahy loatra satria maro ny akamana rehefa tena tianao izy dia mamadika anao fa aleo zany atao lanjalanjaina mi ny olona atao akamana.